Ko'rishni yaxshilashga yordam beradigan oziq-ovqatlar orasida beta-karotin va A vitamini boy oziq-ovqatlar mavjud. Masalan, sabzi ko'z sog'lig'i uchun juda foydali hisoblanadi, chunki unda beta-karotin mavjud bo'lib, bu moddalar ko'rishni yaxshilashi mumkin.